Argeliape kua teta iporetape jeta jou guiso de fideo kuae oyapo reta jou uru ndie jare jaeramiñovi jokope joureta vesa isoo jaema ndeimboveyave opua yave jereta jouvi jetakatu ururupia erei joureta kaovi ndie